Mi holaaki yimɓe wuurtuɓe ina ngoodi. Woɓɓe ina cikki ina ngoodi batte ɓe kaalnaama, ɓe kulɓinaama. Ɓe kulantan. Woni tan ko e hakkilaaji maɓɓe. Ɓe kolaaki ɓe ne ina ganndi wonde so neɗɗo maayi alaa fof no artirta.